سلام يا طيبة، سمعت انش عرستين. ليش ما قلتين ليي؟ ما كنت مفروض- ما كنتين مفروض تعزميني على عرسش؟ أ- بس بغيت أقول ليش يعني ثبات ونبات وجذي ومنه المال ومنش العيال. والله يوفقكم انشالله، ووو خبرينا يعني اذا تبغينا نساعدش في شي ولا نس- نسوي ليكم خدمات تعرفين؟ يالله مبروك، يعطيش العافية.